Akbar shai leyi bador basawwi minjay le ashara sana da, hubas bador ba shif Allah igaddir ni a saʼit le nadum addisa fi khidime kan hil suuk isawwiha, wa igdar isaʼid nafsa, wa isaʼid be a hala kan be mata kula isaida, kan be amma kula isaida, kan be iyala kula isaʼidum, hudada hubas akbar leyi bador minjay le.